فى الوقت الحالى بعرف اتحدث اللغة العربيه و اللغه الانجليزيه و اللغة الالمانيه و احب ان انا اتكلم بيهم لان انا اتعلمتهم صح و كمان اللى علمهوملى كنت بحبهم جدا جدا المعلمين اللى علمونى اللغات دى كنت بحبهم جدا جدا فا بحب ان انا اتكلم بيهم و دا هيساعدنى ان انا لو سافرت برا فى اى بلد سواء انجلترا او المانيا هعرف اتكلم مع الناس هناك